Pues caney sanyac cumbas nashopopo asquelicuw kutch pop mi nadam pop aswin towana aslec towan win ahom babiskiaw mi cual aney pop, ajey tiel aguna, tiel aguna quia ajey pop que esliquiaw que ganay win aguey asloc tiel ndiwk caong to wan hasta pow altiel lan masa pow anoc lama winiw aong bagier ong ganey tu huacha amiet tagier mi cual agiet ganey poo tomagier mi cual saber guin modo isquiew poo condom majaw guin modo isquiew poo pet tiel laguna aslec poo ganey vin guetiel biut isquiaw ti ni tiel shium macal aguey cuñatsam que atsam asloc quet nduik que aquel win guenop poo isquiew clas anima guiel slequichics poo que a--- aslec tikambaj ganey tiel ndiuk quiel win nadam win agow isquiew mi cual aguey animal anayac combas.